Xuu ininchi nakuc <hesitation> uña'a, nunukuite nux nuya'á teyevenchi já ahiyo nux nevachi neyon xhikuee yuu no xhikué, marraxate nevanchí nuc <hesitation> uexhi, taxhi na'a iyoo veenchí.